Zero a, dimy a, folo a, dimy amby folo a, roapolo a, dimy amby roapolo a, telopoloa, dimy amby telopolo a, efapolo a, dimy amby efapolo a, dimampolo a, dimy amby dimampolo